لا مو كل سلالات، الكلاب ودية بنفس الدرجة <hesitation> بعض السلالات مثل اللبرادور اللبرادور والبشر ودية اكثر، ام الكلاب مثل الراعي قد تكون حذرة التنشئة الاجتماعية، والتدريب يؤثران على سلوك الكلب.